Eh, i pannelli solari servan à fâ de l'energia, de l'elettrcitæ da-o sô, da-a luxe do sô. No gh'ò a minima idea de comme fonçioñan, de comme riëscian à raccheugge quella luxe e fâla diventâ elettricitæ, ma un pö fonçionan.